إذا تبغين تصيرين أقوى، أول شيء أبدأي بالتمارين الأساسية، مثل سكوات، والضغط والرفعات، هذه التمارين تقوي العضلات الأساسية وتساعد على بناء قوة جسمانية. وبعدين تمارين المقاومة باستخدام أوزان الخفيفة وزوديها بالتدريج. ولا تنسي التمارين الهوائية مثل الجري والسباحة لأنها تقوي القلب واللياقة العامة، وأهم شي خلي عندك خطة غذائية متوازنة مع بروتين كافي عشان تبني عضلاتك.